في احد الأيام كانت هناك اميره عثرت على خريطه غامضه فارادت ان تعرف خريطة أي بلد هذه الخريطه و كيف يمكنها الوصول اليها تحدثت مع صديقتها حتى حتى ليتمكنا معا من إيجاد حل من إيجاد طريق للوصول الى هذه الخريطه الغامضه و اكتشاف ماذا يوجد في المكان المزعوم